Ah, taminay leroa tapaka jironay six heures tam'maly, hay! Nisy dadilahy zay leroa mainty io tonga de tsy hita masonazy to ita fotsifotsy karaha ino reny. Bakeo <hesitation> i olo am'tanàna io tsisy zay tsy mampiasa <hesitation> fatana mandeha amin'ny courant reny lasa hitanao tsonotsomoka aby jus n'olo io lasa masiso aby hah leroa gravy io.